Ätikit? Um ja mitund sorti, a maq pruugi hariligult iks harilikku, läbipaistvat säänest niiüteldäq söögiätikät, tüüstüslikku sis. A no um viil veiniätik ja määnegi ubinaätik ja. Noh, sääntseq.